Hɨ hɨ makaranta na bəlshe ɓəgən na mɨna a hwoɗe hɨne dɨ hawi hɨne hawi hɨn nzɨ iyenti a vənə lywutə hɨnə makpanə majina mi-vəra tɨ denə a gələ na dɨ kənərən she a və bishara hɨnə dɨ ɗa iyentə iyente na dɨ ɗa lə iyenta həmonpwa ne dɨ nɨngi sosai gəkələ də haka iyente na də ɗa hɨne pərəsə ka ɓwaare hananang hɨne dɨ ɗɨm pepetə dɨ haka ɓwaare hananang ɓwaare ne dɨ dɨm pepetə də haka hananang hɨnə dɨ naa moha da ɓwaare hɨne naa sɨ pepeya ɓwaare a dɨ ɗa hɨne dɨ kangi gəkələ na da həmənpwa iyentə ka huboshi na kangə na ɗa hataurnmənpwa iyentə dɨ haka gwate həmənpwa ɓa gwadi di aka iyente na dɨ ɗa həməpwa ba iyentɨngɨn a wudə na ɗɨm gwaha da həməpwa a vər iyentingɨn dii a wa naha amma ka gwaha da həməpwa dii ne dɨ woni hɨne dɨ naha hɨ ne dɨ bəlshe hɨne dɨ woyə hee som-som. Mye ne dɨ ngguti na ɗa iyentə a a vəni hiwye som-som ka gwaha da həmənpwa ɓəgən lanə na dɨ bwe boyanə gwa ha dan nə ɗiki a hadɨ gəkələ kwame de a pɨrə humwa njiya de a pɨrə humwa na ɓə kangə gəkələ na da həmənpwa iyentə kuma le ɨ ne dɨ nɨngi sosai hɨn ɗa iyentə hananang hɨn ɗa iyentə ka ɓwaare hananang a ye hinan da ga peyə karə hin peyə karə dalil gəkələ yentəda həmə pwa gəkələ iyenta həməpwa kuma hɨn woyə vɨre hananang he ta nda ga ɗa ɗyengle anə sate a dɨ hɨn ɓa pɨrə də hɨn hɨn pɨrə hakən lə iyentə da hamən pwa ne dɨ nɨngi na humwə nə ke koh nagi a nduwa na wudə a bwe ləme da həmənpwa gəkələ njiya njiya a ɗɨm pɨrtə a humwa ɓwaare a dɨm pɨrtə a humwa.